<hesitation> isabuni iriwo thimbia tofauti, iriwo isabuni yeshipande, iriwo isabuni ya omo, yovusie naye iriwo isabuni yamathi, kho vuri isabuni iri nende murimo kwayo, tafautitafauti, kama isabuni yeshipande orumishiranga mukhwosia phindu, naye niwosie vindu nde isabuni, vindu vuvethanga visafi, shichira vusafi nivuri khuthisani, khuvikombe, khuvifuria shonyala khutesherakho vyakhuria orie, nishiri kama sifuria sonyala khutesherakho vyakhuria orie ourire philayi taa, evikombe esaino amavere, nonywerere mushikombe ichai ya mavere shikombe shivethanga nishikhorere amafurafura mpaka orumishire isabuni, khuwoshie shikombe esho shive shisafi, aya thisani onyala khuva nokurirekho inyama nokurirekho khanyeni noteshere, noririrekho khu sani iyo inyeni imalanga irekhakho erimisi kho rimisi ero norumikhira isabuni khwosia, rimisi eryo rimalanga rivwakho khandi mafura ako kamalanga nekavwakho, eshifuria ovukulanga muyeshe novukula nende. Isabuni nokhupakho shiangu norutira shifuria shishio, nishifuira shiva shilai. Notekherekho ichai ya mavere, ichai ya mavere imalanga irekhakho olulika. <hesitation> limalanga lifiro. Lifiro elio la liviranga, nililekhakho, lilekhakho lulika olio. Olulika olo sasa niluchiranga shifuria shivakho, onyala khunyola shifuria shilikho vindu kama thigorofa, thiround thiround. Khupaka ovukule muyeshe okhupe <hesitation> khushiangu norutira shifuria shishio nishiva shilai. Isabuni yeshipande, khwishinjiranga. <noise> Iliwo ya sipande iliwo yindi thiarevuamo marashi. Khuvukli mundu alina isabuni yiye iyachama. Khiye sipande ilinende thikasi thinyingi. Ifuyanga, isinganga. Isabuni kana ya omo, khale thisuli thialithingiwo thinyingi kho isabuni iyo niyitha khushivala khuno. <noise> okulanga thinguvo thithio niwinikha mumathi noramo omo. Nofuira thinguvo thivethanga nde arufu indai handi vulwale vunji vunji vwethisuli vwashina vwawa. Rero shivirio vinji sana ta. Kata nivirio n avandu kidogo khuvalari khuvusafi ta. Lakini nolina isabuni, orumishira ovethanga nevusafi. Nairiwo indi ya mathi. Mathi hiyo imalanga ieumikhakho <noise> khufuya, irumikha khuosia vindu, irumikha khuosia thichoo. Noli neichoo ya isimiti, ovukula omo eyo nomba ya mathi iyo, nora umathi nothia wosiria ichoo yiyo. Ichoo yiyo ivethanga nende arufu indai sonyola ichoo nilimo arufu imbi taa.